जरुर जानबर फिर आदमी हानी निश्चित रूपमे भावना महसुस करत हएँ । पर बिनको भावना आदमी हानी नाएँ होत हुइहए । तमान अध्ययन अनुसन्धानमे दिखाइ हए कि तमान जानबर विशेष करके जौन समाज वा समुह मे बैठत हएँ, (जैसि: कुत्ता, बिलैया, हथिया, बँदरा, चिम्पाञ्जी आदि) बे सब तमान भावनात्मक प्रतिक्रिया देतहएँ । जैसि: खुसी, डर, त्रास, दु:ख, चिन्ता, सहयोगी और माया आदि । कुछ अध्ययन अनुसन्धानमे दिखाइ हए कि जानबर दु:ख और चिन्ता महसुस करत हएँ और बे सामाजिक बन्धनके फिर महत्त्व देतहएँ । तबही बे समाजमे रमात हएँ । कोइके जब समस्या पडत हए तओ सब मिलके समाधान करन ढुँडत हएँ ।